कहियों वी हाथ ढोयाला निमन से पहिला पनि से हाथ के भिजब उके बाद संबुन से हाथ के मला हाथ के मल के । हरेक कोना कोना के आउरी के दुका दुका के पूरा किसियों मल ओल के तब उके बाद हाथ ढोला मगर एकचोटी न ढोयाके बा । साबुन से एकचोटी आरु साबुन से ढोआ हाथ साबुन से धोके मज़ा ले पूरा ओरी मल मल के जहा जहा माईएल सब बैठाल बा । कथी कथी बा उजना पूरा लगाके घासर घसर के लगर के पूरा हाथ मे फोकच उथड़ा फोकच उठा के तब उके बाद उह से । हाथ ढोला त उहके बाद बाहर सनेटाइज़ेर रखले बार त सनीटाइज़ेर हाथ मे मला सनीटाइज़ेर आराम से मल के तब उके बाद हाथ क्लीन होइजै त । साफ कपड़ा ले के मज़ा से हाथ पोष तब एक्सिन हाथ गरम हवा मे सुख दा सुख के तब आपण हाथ पाने क्लीन देखे लागि साफ देखे लगी । उ तरीका से कर्म त है रोग सब से दुरे रहम ।